<hesitation> أكيد نفظل إني نكون عالج لوحدي، أنا لومعا- معايا عدوي الموظوع بيكون أكثر توترا، على إني خايف من عدوي أكتر من خايف من <hesitation> العلجة إللي في الجزيرة، <hesitation> ونجدر أكتر أركز عليه إن البجاء على جيد الحياة <hesitation> والوحدة تعطيك مساحة في التفكير أكبر، وإنك تدبر وتحل مشكلتك، وتخلص نفسك من- من هال <hesitation> هالمشكلة وتنجذ نفسك أو إنك تتعايش معها.